Ma secund mi al e ën prublema përché ëntarìa pudé avé i fiöi, però a i sun anche dë persun-e ch'a pölu pa e cuindi a i fan pa, però a vivu bin i stes